Ha, hafa ny raha ny kômandiko, hafa ny raha naroson'igny viavy igny, eeh raha viavy eh lasopy legume agne raha nikômandiko tamignao sy sy raha lasopy trondro, ah azafady sy hihigna an'ity raha malagny ty iaho fa hovay eh legume zay nafarako teo zay avao, hovay agny ity, anareo ako ma maregnindreny sa sy mahay mamaky tegny ha! <noise>